Yapon madaniyati, an'anaviy va zamonaviy unsurlarni o'z ichiga olgan, o'ziga xos xususiyatlarga ega. Yaponlar o'zlarining tarixiy san'atlari, masalan, gullarning aranjirovka san'ati, va hayot maqsadi, kabi g'oyalarni qadrlaydilar.